Dimy minitra avao anagnako de ino gny tokony ho sakafo ho karakarako malaky. Ah no mana fitova elektronika amizao malaky regny aloha de igny gny tsotra. No hanao anizay aho de juste ah magnendy atody angamba gn'ataoko malaky da zay gny haniko no dimy minitra avao gn'anagnako. Mahandro vary tsy aniany.